Ikavi aniara temitireta kuarai oyuka aniara temitireta <hesitation> oyuka <hesitation> iroi, iroi oava jaeramiño vi <noise> ombori <hesitation> jokiavei oiko mbaepotireta ñanareta ivirareta